Do të shtoja shtresa termike, si bluza dhe pantallona të brendshme, për izolim shtesë. Do të merrja një aparat fotografik çë reziston në të ftohtë dhe pajisje elektronike me bateri rezervë, pasi ato konsumohen shpejt në temperatura të ulëta.